Kan khayyaroni fi balga rassan, mashhur bi russul shuqul, minne kula bidawra hadi akhair walla kannai mashhur bakhtar balga kannia mashhur finshan al kannia mashhur inda dariq dur kateera wa ashya kateera gayyid bil kallam foga, fogal ashshaqalil annas masshe benannas ashshakalil kwaisat.